Lallai dabba nga burmi yikki, <noise> mi buri yikki mi heba mi ndura be'i ko bali kanje woni dedei sembe talaka, <noise> hanjum woni ngimmi mi ndura ko be'i ko bali. Ko bo to Allah horake mi heba mi ndura nagge nder be'i <noise> din to Allah yajjini di sai ngi'adi gaddi nagge, har nagge bo to Allah hokki sa'a har ngi'a nge yaji kowa fesha ke. <noise>